أفضل أكون مسيجار مشهور، لأن الموسيجي تلامس القلوب وتوصل مشاعر وكلمات ما تجدر تعبر عنها بالكلام، الموسيجي <hesitation> تعيش للأبد وتجدر تبجي ذكري جميلة للناس، الرياضة حلوة والشهرة فيها متعة، بس الموسيجي عندها تأثير أعمج وتحاول تجمع الناس من كل مكان وثقافة.